Mebetsie tsetse ndwom kyɛn ndɛ mber yi mu ndwom siantsir nye dɛ, tsetse ndwom no nna otu fo, ͻka asɛm kyerɛ ͻkra ara yie. Sɛ eretsie tsetse ndwom a asɛmpͻw a ͻdze to gua no, etse ase yie ma ͻboa dandan w'abrabͻ naaso ndɛ dze yi adan nsanku na dede nkotsee da mbrɛ woenyi biribi a wͻdze resaw ara kɛkɛ na nnyɛ dɛ wͻdze biribi roto gua ma asesa abrabͻ bi.